<hesitation> sebenar nyo sayo ni pribadi orang nyo <hesitation> gampang bergaul, cuman untuk akrab samo orang sayo tu dak terlalu biso gitu nah <hesitation> mako nyo dari dulu sampai sekarang kawan- kawan ku kawan- kawan awak tu- itu- tu be ha orang nyo, apo lagi masa- masa awak masih di pondok, kawan- kawan awak yang akrab orang- orang sekitar sano lah, dulu pas masih di pondok aku ni samo kawan- kawan ku <hesitation> sering keluar malam padahal kito tau kalua di pondok dak boleh kelaur malam gitu kan, tapi iyo gimano lah <hesitation> kan tetap bae <hesitation> kito keluar, pergi ke warnet, pergi main ps, balek nyo pun kito pagi hari <hesitation> jadi kito ni nginep di warnet, balek- balek lah di tunggui samo pengurus keno lagi kito hukuman <hesitation> terus pas lah selesai pondok awak pindah sekolah, pindah tempat tinggal jugo kenal lah banyak orang kadang tu kito yo pas ya main ngumpul samo kawan- kawan yang di pondok dulu yo kadang yo kito ketemu, kita nongkrong <hesitation> kito bukin acara, setiap taun baru atau <hesitation> lebaran kito tu pasti ngumpul, kalau tahun baru kito biaso nyo yo nyate bareng <hesitation> ya minum- minum bareng, cerita bareng. <hesitation> kadang kito yo keluar jugo <hesitation> jalan-jalan malam hari tu kan, kalau lah-kalau lah capek kito main yo kito mampir dulu ke rumah kawan yo kito lanjut <hesitation> ngobrol lagi gitu nah, kadang balek nyo pun yo balek pagi, kadang jugo dak balek main samo kawan, cuman dulu tu ado cerito kawan ku ni <hesitation> yang kawan ku pondok rumah nyo jugo orang pondok asli jogja <hesitation> dulu tu v pernah apo yo <hesitation> namo nyo ikut-ikutan dunia malam anak jogja tu nah <hesitation> ketangkap lah dio ketangkap masuk lah sel, ado bb beceng-ado bb beceng ni yo mau dak mau di tebus jugo-di tebus jugo mahal kan mau dak mau yo di tahan lah kurung lah selamo berapo berapo duo tahun, duo tahun dio dikurung, sekarang alhamdulillah udah balek, udah sering ketemu jugo udah erring main bareng yo udah da sering main lah, cuma alhamdulillah yo kawan-kawan ku sekarang ni yo <hesitation> jauh lah dari hal-hal macam tu ha <hesitation> kadang tapi kalau kawan-kawan asrama kito setiap hari cuman iyo macam tu lah, bangun tiduk nongkrong di depan tempat parkir, main game sampe malam tengah malam kadang sampai shubuh kito main lepas tu masuk kamar masing-masing yo tidur, yo yang nak tidur yo tiduk yang nak gak yo nanti kumpul lagi gitu nah. Kadang ado yang dak tidur kadang sampai sore ketemu sore duduk depan terus, apo be yo apo lah yang kito bahas kadang yo sambal minum jugo kito samo- samo anak asrama <hesitation> kadang yo membahas kuliah cak mano kuliah kau-cak mano kuliah kau gimano masih lamo apo ndak, macam mano skripsi kau yo se- seputar itu lah obrolan kito di asrama tu <hesitation> kalau untuk usio rato- rato nyo tu umur kawan ku yo sepantaran lah kebanyakan, kalau kawan- kawan yang di pondok dulu yo yang paling tu paling duo tahun di atas awak, cuman yo rato- rato seumuran lah kito, nah kalo untuk kawan- kawan di asrama ni yo cak mano yo, ado yang udah angkatan tujuh belas ado yang udah kerjo jugo yang tinggal di asrama ni <hesitation> kito bekawan yo sesuai- sesuai itu lah sesuai umur, yo macam mano kito bereaksi gitu nah kalau kito nongkrong samo kawan seumuran kek gini samo yang lebih tuo kito harusnyo menghormati gitu nah, <hesitation> kiro- kiro gitu lah usia rato- rato sepantaran kito.